Urem onor una irome adorn, atte meagam irome adorn agam, agba-gameh ago ifu gaha irome adorm, meh-ntack agam uguru wor nna, atte mme agam mme arep, ishi attemer agam ordon ibi ifu sunea wey avenuen, ishi agam mme adorn ibi wi rem ntack at anytime wor asuno irem oven, oven ewe uguru ere wah amang arem oven wor erem adorn, adorn, adorn ibi mma arem mentack uguru wor agam wor amang arem oven ewe, ite mme agam, iyewo adorn ibi, ava gumame adorn ibi mma jeni-jeni wor arem ire eybi gaha egbi wor asunor irem oven aguphara akiba ren ayo amang oven uguru ayo amang arem oven u˒wor iyewor irome adorn ewe ke egbi igaha egbi, eshi ite-wor ke ushi ere, nga arem mme ere, erewor ke ushi arem oven dene dene onor ke esene awan, arem oven irome onor, mi rome yo ikpahawor arear ikpaha wor arear ere-rem ke effia effia irem ari youghume mme hmm hmm onun uthia onor ureme oven kpor-kpor uyer ari effia mme effia, mme ke ovum mme ure, ari youghume ke ovum mme ure, ari youghume ke effia mene effia, ntackha ire iye-ari erome adorn mme ntack uguru wor ari igam, itte mme agam, iyewor adorn ibi, agameh adorn ibi areme ifu gaha dorn irom wo ke esara. Mmisu nte mma mme. mejisack uwanne îgaha îdohime. uzaha ufu ute amu chake nne anim. anim ufu van wan mme íromine. nguro mme îben nte gwan gben menh after ufu yen anor aria. uyen anari 'go' usar mme abbe. anor ani abinne ónor wor íromîne anim nte enh uromine. îromine n